إذا كنت بطله خارقه و حبيت نحمي العالم من غزو فضائي، أول حاجه ركز على دراسة نقاط ضعف الكائنات الفضائيه، نستخدم قوتي الخارقه باش نحمي المدن و الناس و في نفس الوقت نقدر نستخدم التكنولوجيا الحديثه باش نوقف الهجوم، زادا نسق مع العلماء باش نخلقو أسلحه خاصه لتقاومهم و تقدرلهم، مع الشجاعه و التعاون راني متأكده بلي نقدرو نوقفو الغزو و نحمو لرض.